التقدير شي مهم, في العلاقات بين الناس فكتابة رسالة شكر لطيفة اتضيف روح التقدير بين الأشخاص. إبداء الرسالة بتحية جميلة, وبعدها اكتب الموضوع وبين مدى شكرك وامتنانك للخدمات والمساعدة اللي أدت الى نجاحك وانهي بجملة ختامية وتحية.